ʻO ka waiū pipi ʻoe, ʻo ka waiū kao ʻoe, ʻo ka waiū niu ʻoe, ʻo ka waiū kokoleka ʻoe, aia nā ʻano waiū like ʻole. Aloha wau i ka waiū niu no ka mea he mea maoli ma Hawaiʻi a ʻono loa a maikaʻi no ke olakino.